یِم جیک چھِ ہائیڈرولک سیال یا تیٖلُک طاقت گوٚب بوجھ منتقل کرنہٕ یا تُلنہٕ خٲطرٕ استعمال کران۔ فورس لاگو کرنُک بنیٲدی طریقہٕ کار چُھ استعمال گژھن وٲل جیک قسمہٕ نِش مختلف، مگر یہٕ چُھ عام طورس پیٹھ ہائیڈرولک سلنڈر یا سکرو تھرڈس پیٹھ انحصار کران۔